سيكون الأرز والخضروات، لإنه الأرز يعني مصدر جيد للكربوهيدرات يساعدني في توفير الطاقة، أما الخضروات غنية بالمعادن والفيتامينات ومصدر <hesitation> للألياف بيساعد وبيعزز الهضم يعني وقليلة السعرات الحلا- الحرارية، بتعطيني شعور بالشبع <hesitation> من غير ما أضيف الكثير من السعرات يعني في مما بيساعدني في إدارة الوزن.